Ny i- <hesitation> i-orsa io zaigny ih anisan’ny biby ih, tsy aiko fô karaha mahey raha zaigny izy e, satrià izy <hesitation> ôhatr’andro mafagna re homagnanigny fôntry be regny izy, fôndry.De tônga amje ariva igny ôhatr’andro mangatsiàka re, de mandeha mpetrak’andragnony aminje izy. Tsy mibôaboaka izy, refa andro mafagna kôa zay vô izy mibôaka. <noise>